Misy maromaro koa karazana saosy: Ao kô rô saosy tômaty a, saosy vinaigrety a, saosy pistasy a, saosy kary <hesitation> ke koa ketchupy, de saosy sóza, de saosy lôka, de ake koa saosy bezamela.